Te mbubba bu rafet bëgg a naa ko comme mbubbu buy yéeg comme li ma la wax nii du gàtt. Yaa ngi gis. bu dee lekk la comme genre yi ma la wax yii nii ay maafe, ay mbuum yooyu di ko toggee maalo, maalo bu toj. Maalo bi dafaa nooy, du ko toggee yooyu. Loolu bugga naa ko loolu ak fonde. genre yooyu de bugga naa ko suñ cosaan man waaw. Ay fooy sabar dañoo def sabar yi de léegi bareetut waaye dañoo tëgg <hesitation> ganun yi, dañoo tëgg su ñoo muur. Waaw dañoo tëgg. Duñ ko dee bugg kay. Su ñoo muur dañoo tëgg paska yooyu moo dee neexal suñu muur bi xewwi. Nga bég, ki ngay xewal mu bég, géwël yi ngay may tam ñu bég. Waaw loolu de dañ ko dee def suñ cosaan su jotee waaye du wuttusoo ndag ñun waaw. bugga naa ko kay bugg naa ko de façon yooyu ànkay bugga na ko de, bañuma ko de, bugga naa ko.